<hesitation> Lesdi Suidish, lesdi Gris, endi ɗon mari kittolle bana suvlaki, bana musaka, bana spanakopita, booɗe kittolleji e ɗi ngaɗiree e haakololoji, e ciis, e habs, e olay fooye.